يا خويا ولا حبيت <hesitation> تخلي شويه دراهم لطر ما تخرج برا ما تقضي ما ما تشوف العين ما ما يوجع القلب كما يقلو ريح في دار او متصرفش دراهمك.